Siareq-areq asenna warnana yanaritu warna putte, cellaq, <noise> ridi, kudaraq, jinggaq, lotong, awu-awu, cellaq malolo, gauq, sikolaq, nennia kamummuq.